<hesitation> kapapuo christmas kina emai aga christmas kina aga kina akaikiai pauma gome iesu emauni kina ke same time alogama kina puo lai alomai egama aga christmas aga iesu ega mauni kina puo familis mokuai akemai agofe'a isaiai akemai kegaisamai akeoma aga lai fou aga miamia ke isa safa sa pa alaisa epo emaefa puo agaisai alomai agegama same time mo christmas miamia ke iesu ega mauni kina fou puo lai alomai agegama a ke famili safa aloi agegama gome holiday time malele imoi akemai mai miamia kina alo agemalani ke malele imoi akemai opua agemia <hesitation> ke volleyball agelao pagua alo agemalani alogama kina inuinu agemia ke lai safa againu ke brothers kemai fou aga'join alomai agegama birthday miamia agakapai kopoi kai isa christmas miamia puo lai aga'enjoy christmas opuai akemia christmas alogai agao agamai alomai agegama ke familis safa akemai puo agaisai alomai agegama lai aga'enjoy Miamia agakapai iesu age kina puo ke iesu age alogama safa lai agaisa ke alomai agegama iesu aga aka'againka iesu age mauni kina puo lai alomai egama ke same time mo holiday imoi kemai puo lai fou aga'enjoy alomai agegama ke christmas fouga agaifania aisai alomai agegama agao pagua alo agegama familis aloi agegama ke lai safa alomai agegama pagua alo a agemalani ke ikupu alo agemalani opua age agemia alogama kina lai agaisa agapealai agao agoainagai ke alogama agemia lai pau safa agaopua ke christmas kina puo lai a agamalani agapa agaopua againu agaopua kapaina agakapai alao agamai. Gaina christmas holiday puo uma pinauga lai lai paguai ague aopua christmas kina puo amalani opua e'elei agakapai pia againu agao agamai pagua alo isa felo agemia ke pagua alo agemalani famili isa agemalani ke famili aloi birthday e'elei akemia famili age'enjoy imoi safa aloi agemalani gome iesu ega mauni kina ke same time mo new year agakapa puo New year safa setting up agemia gapuo lai agamalani agelao christmas kina agelao new year agaula lau alogama lao agakapa agelao. Gome christmas aga ke kina akaikiai alogaina gome ega mauni kina lai agaagu puo iesu age kina lai agaisa agapapeq iesu age logo alogamai agalao agamai iesu age mauni kina puo holi holiday lai safa lai agu holiday afia holifmday imoi akemai aga'enjoy agaopua agao agamai birthday party koa agemia pagua alo isa felo agemia ke <hesitation> apie ekefa'a ke brothers isa ekefa'a aifea ma ogofoina amoamo akemai fou aga'enjoy kapaina agakapai alomai agegama gome alogama kina pau inamo emia akeoma puo. Lai alomai agegama agalao agamai inaina christmas kina puo emi laomai safa agaisa alogamai agaopua aga'enjoy christmas period agakapa felo christmas koa isa agemia gone holiday safa malele imoi akemai puo lai aga'enjoy felo alogaina ke agaopua alomai agegama gone iesu ega mauni kina puo papie mothers aloi agegama. Mothers fofougai aloi agegama ke leaders fou agagu aga enjoy kapaina akeopolaga aga agakapa sports e'elei agaopua pagua alo agemalani same time mo pagua alo safa market agemia light ageaga gapiai iomoi akelao akemai aloi agegama christmas akeifa christmas puo alogama kina akeoma aga light ageaga amu maoai feloi moaina agemia agelao christmas period akoko aga continue isa agelao agepea agelao gome christmas kina iesu age mauni kina alogama kina emai ekoko puo. Agalao ia christmas miamia agaisa agaisa ke agaisa agelao ia fofougai alogama agaisa agelao.